नाली थें साफ करना का वास्ता सबसे पैली नाली जाली हटेक थें विका भीतर फंसीयु कीचड़, कबाड़, प्लास्टिक की बोतल, कचरा और पत्तों थें हटायूँ चेंदु। वेका बाद प्रेसराइज्ड पाणी से नाली थें साफ करी सकदां। जरूरत पड़न पर लम्बा डंडा पर ब्रश बंधिक नाली थें रगड़ीक साफ करी सकदां।